Kap jedun naka i'itëp xik xon tisën jue yë nëkë met'spë jotmay ko'o ti'ij konej dun jatëp o pën dun nëkë taj nëkë mayëp tyam muk jëbyë tyam muk xut'spë neyb jada xi'ik xondak jabom ka'ap nëjuëyem pëm najk dum taj pë mabyë najtyë jedun.